<hesitation> Kolontsaigna Russie akagny ndraiky ai, <hesitation> agnisany tegna mampiavaka anjareo zao ai, <hesitation> zare akagny zao ai <hesitation> firenegna sosialista, <hesitation> zegny oe tiao <hesitation> magnome toeragna resaka fi <hesitation> raisankigna sy fifagnampiagna regny. Le fanjakana akagny zegny tonga de <hesitation> akaiky vahoaka be de ra ami resaka fignoagna ndraiky ai, <hesitation> katoliks-katolika- orthodoxe zegny tegna malaza akagny. <laughs>